والله أحل- أحدث مغامرا كنت فيها, هو وقت اللي بمعناها بالدنيا ليل وو <hesitation> وتخوف هكا, وأماكن ياسر مخيفا والكل, وقتها وأنا صااحبتي متعديين في مكان ما فيه حتى حد, والظلام عالاخر, لذلك قعدنا خاييفين برشا, لذا مننساهاش هذيكا نهار خاطر ثما عباد خوفونا, والكل بعيد واحنا خايفين منسمعهمش راونا والكل.